Kainia gai da nonoa dada irau gaga, aua’u da. aida’u da vava’u da, ge kaina gai, ge kain gai vemu maora dada a’adada irau gaga. Ko e’u kainagai nonoa na kapea aonanai evo dadai ava nonoa roa’va a’anana vava’i na evao niu gava nana; em paura na aonanai, paurana. paurana ogavaria va aonanai a’anana, paurana a’anana vovaviaia a’a aida’mu na a’adina. Ema paurana, o’onaurava a’a aida’mu na a’aidina a’anana, a’a paurana a’anana aida’mu na’iana ero a’anana veo onaurio a’a naku nana a’anana. Rumana oruiava ora’asive oganava oeboebova aenai aonanai a’anan, rumanai omi ava a’anana. aida’muna e’onauriova, ai ruma na voruia vogana emu paurana abunana, a’anana ai a’a paurana a’anana aida’muna e’ao. Ema a’a paurana o’onaurava, gavana moara, nada onoridava, gava gava geka venio va, a’a ena, paurana ena gereada vo vavaiva e vokau’ainida a’anana kamasia a’a paurana a’anana ve onau rio a’a naku nana a’anana. A’a kainagaina ava nonoa roa’va. Asia’roa’va. A’a dada da moara da reba reba dada, a’adada moara da momo ai dada badi nana ia kanobagani emu emu paurana o’gavaria va, onoba’o nobo’o ainiava, o’nobo’o va, emu paurana o’nobo’o ai niava, emu paurana o’nobo’o ai niava, emu paurana venobo’o nobo’o ai nio. Ko ema, emu paurana o’onau ria va a’a aidamuna a’adina, emu paurana ve’onaurio a’a iana onina naku nana a’adina. A’a kainagai da ava nonoa roa’va, uko u nai gemia roa’va. <hesitation> kainagai da ege ege gevao nomai ko nana a’a kainagai na ava nonoa roa’va badi nana a’a kainagainai abikaina roa’va a’anana, kau da irau aisani da roa’va, a’a vavai da, a’anana gemia ba’ana, eda paura da geabikainida gemia ba’ana dada adi geka va. Iada ge paurana ge abikaina va a’a aida da a’adina ounanai e’onauridia va ko emo a’a paurana maora na da da geona roa’va, a’anana ai mauri na oraona va eh, ai paurana, a’anana ai da ve onaurio. A’a kainagai da gava onimai time nanai aonoria a’anana asia, i’inana va abikainia badinana i’inaina nonoa. a’a vaidadoa aonoridia a’anana ago’da bou dadi gavanraro da roa’va. iavaruna eda vararo. mara eda vararo. verari. eda vararo. Ko ia kainagaina kapeano a’anana be ago da bou dadai varasiano. vamia. A’a vava’u na kanana kainagaina ege nana evaoniu a’anana esia. oe boebo va, oe boebo va aonanai a’anana kau da rua voisanida. kauda a’adada type rua voisani dia. Ka a’anana ve venio. ka a’anana da ve venio ko veura a’anana ve abi do abi do. Noku a’a kauna voisana eurava ve abi do abi do a’anana da goa’emu, onina goa’emu na a’anana a’a kauna e’ganu roa’va, a’anana a’anana e veni roa’va, e. Veni roa’va mai e abi roa’va. a’anana be a’anana iona kam nonoa. Kau na iana ve abi do abi do kau nana be a’anana vo ra ru’a ainia do, daoma ganu, daoma kao. ainia uma ebo e a’anana badinana iada, kauna a’adina a’a dada da eda. uavaio ouinai. Kaia romunai a’anana eda ouraro ouinai, ko kai muri munai a’a nanai, mamora ege ege eda vararo. Kamasia kainagaide a’adada moaro dada irau gaga, irau gaga ko nana kapeano a’anana arasiaroa’va a’anana ava nonoa roa’va, badinana e’anana vorasia a’anana mauri na osidivo apply da a’anana idai, korikori. Ema paurana o’onaurana a’a aidamuna a’adina. iane ero onia veo nau rio onia naku a’adina. Vava’u naka e’paura, e’paura ba’ana gaga, ena paurana e’abikaina ba’ane gaga, inoku iane eugu a’a kainagaina eve niu baunanai, a’a kainagaina ava nonoa roa’va. A’a kainagaina amasia a’abikaina emai emai va iagana. E’u maora na kau na’anana.